Maama na baaba, vosi ni valangi vamanyire lusika kilangi. Babu na bibi, vosi ni valangi, vamanyire lusika kilangi vosi, kiswahiri vamanyire, lakini kilangi venda sana, lusika maana vyakurra kijiji, kwahiyo kura kijiji siurishana muntu alusika kiswahiri amuna nikilangi vi, yani wevikalonge nikilangi.